U di se karotet ndihjën shumë sa të miljorarjën sytë e vistën anki se kish haje shumë karote sa të otinirje stu risultatu.